باش جيك عضمة مسموطا مزيانة <hesitation> كان تحب عضمة طايبة بلقدا تحبها ناضجة على لخر خليها عشرة دقائق، حط العظمة في وسط <hesitation> الكسرونة اللي باش ت- تغلي فيها ونحط فيها الماء ونحط عليها شوية ملح باش تقشرلك بلقدا وخليها أحسبلها ملي هيا تبدا تغلي ثمانية دقائق بهين وتطفي عليها، كان تحبها مروبة خليها دقيقتين ثلاثة دقائق وتطفي عليها.